يغ- نجول <noise> له إن هو يستغل وجت الهدرسة، لما يضيع فيه في الهدرسة والدنيا <noise> ولا هو يستنى مثلا في دور معين، ولا يستنى في السيارة، ولا جبل ما يرجد، الكتب الصوتية يعني فكرة كويسة يسمعها وهو جاعد يسوج في السيارة ولا هو جاعد يدير في حاجة تانية.